Ga laya kami abọima, ọdi w’ikpẹyi k’oloyei ohọhia? Adanka leyi yẹ mọọ ouei lọhi odan ka l’ọka dọchẹ k’ọdi w’oyeyi olọhi olaa, achohile ge dọọ k’oyeyi k’ije, odan ka biije anu naa ge lyeyi olọhi gaa, aman kalagbe nu layi na gee lọ oyeyi olohi gaa. Ẹ ẹjẹnjinu kwije o kw’agbenu ejenjinu chẹgba, ẹjẹnji kunu chegb aman odan oje waya kami aboim, oyey olọhi ola anu weko n’alọtu ogbo fieduu. Ọdaduu giọtu ogbo non. Achohile e uwa, lije a uwa kel’agben a aman uwa l’ọtu ogbon. Aọda no ke ge biọtu oogbo ẹinẹhi wa anu w’ayi a ẹhi k’oyi. Ọdan ka l’ehi k’oyi aman k’ẹhi k’achẹ no y’ihọtu kuwo̱ fiẹdu oyei kuwo le l’ọhieen ake loyei olọhi le aya ọma duuẹ aman achohile uwa ge dọọ kọọ ije mẹml’agbenu anu w’ọda noo ge biọọ oyeyo olọhi aman kọda noo ge chẹ ga ge loyei olohi a yọbọa ẹ odan ka layi olẹdọ kije ma gee le na gee biibiyai a pii. Ọdan ka lọọ. Agbenu aman k’alayin aipọluo pii uwa ge dọka agbenu aman ọdan ka je leyi yọọ pii kpọ, agbenu olẹ mẹm’ije ole. Oolẹ ejẹnjinu <hesitation> kaagbenu mẹmijea ejenji k’achẹ k’achẹ nya uwa lijem ọchẹ duu kw’ẹha ẹchẹ nya non ọdan ya na j’odre liiyọ le ẹchẹi gaa, na je liiyon le ẹchẹẹpa ga, naje liiọ le ẹchẹta jaa gbeko nu weeki a megaa awo lọdu nen. Ọdoya na koo j’ore liyọ lega igbenkponu ẹchi nokoo wigbẹpa aman kigbeta ẹchin nana awo kw’ẹhan, alije yabọọ kpọ ọdaoya na j’odre tiiọ le gaa aman achohile uwa ge daka kahinji ẹchi duu na l’ije a le chaba naje lije le chaba chaba anu na ge loyei olọhi aman k’anu wikpeyi k’oyeyi olọhi olaa, ẹhẹẹ. Ẹge duu naloyi kọọ na lọtuogbole ipuku dee na gbẹla kẹla kẹchẹn na lọtu ogbo mem’ẹbọ le oda noge jebo go fieduu na je le lẹẹ oyeyi olọhi galamia yọbọọ an ohuọtu a kọyọ gbo inẹpẹ ama ọdan ya na yo gboinepe na l’odre tọ ge le nọọ unpanu klo̱ ikpeyi aman k’ache k’ole klo ikpeyi na lẹga nai gbọla nake layiikono ye jilọta, omee, ak’voyeyi olọ hi kuwo lae, ẹgẹduuno lẹ pii ije na lẹnma ọche ge nm’ipoma ko aman k’ọche pii na ge ma aman kayi pii na gee lẹ a eyi kuwa ge l’ije a eyi kuwa gee lijea duu aman achohile uwa ge dọọ oii ọdan ka lije le na l’agbenu le na je loyi nanan na aman kọọ na lọtu oogbon a yọi lọọlọhi. Age mọọ oda no ge nma’che fia fia babanyaa anu wuu ebọ kọtu na lẹnmanẹ. Ẹchi duu na jen le bok’otun ẹgẹ neyi yọ genugaa ayọ ge t’ubl’unonji koo ohigbu kela agboa ge juọ nmọ. Age yọ ge gbela kaọda alewa lewalwa. Ajee yọ ge gbẹla k’ẹẹnya, egẹẹnya num ga hei ọdinya nun gee le ichẹ, ọọ abun ga lọyi lẹ kẹ ẹgẹẹnya nun gaa lọnga le, abungee lagbenu dudu mbaa lee? Ọnda ka lebọ k’otu aman ka lọtu kọọ lotu ko luku ko ye ga enkponu fiu takpa takpa aman ka ge kwu fiafia. Omaya ndọọ kahinin oyeyi olohi ola anu w’oyei ko kooleye meml’ebo ipu koyei kuwoa. Ẹchi duu na leye mẹmlẹba le nagbela kọ da dun aman kọdaduu j’unwalu gọn oyei kọọ ge likpo nenehi nen. Ọda na ge po ku ‘bp u bp ge ya nẹhi nya aman k’oyi ogicho na eloogbonen, onda ke gboo gbela acho lye uwai gbela, acho layi uwai gbela. Ọdiya nun duwa ke jeujuwa ge gbela? Aya kayi a ọdọnka ka loyi le noi a ke kwu pi ẹdọ kọyi no jahọ t’ene aman k’adan, aman kujela la nu aboinu noojodano ge j’unwalu lọọn aga lọtu ogbonma. Agaa lọtu ogbonon, ọtugbo flaflun dun gaa yabọn ohigbe gọma age yọge gbela ẹgẹnya n’ọwọicho gee joyi a piagọ go le aman ke geenya nawo abọiyọ gee halẹ naa gee joyi a piabo aman kegenya nage ya noi a ge hai kwogbe pii koo ku p’iọdo bi kwokonel kalẹchẹnma. Aman echi duu na ke liye lẹ duu kpo, agee yoge l’ije a aman akeyọ ge gbela egeenyaa agee lije a chaban ama age yo ge gbẹla, ọdi nun gaa ya mẹmije nyaa, nke lọyi en, nke lo̱nyan abun gaa yele. Ọyi ijei jọyi lọchẹ non, ije ige jọyi lọchen ọmaya nege dọọkọọ ọyiwoda, idọma gee họọ lekọọ oyi wọɗa, <hesitation> ọyi wọda gɓoo. Acho lije uwa lẹbon hugbu kwu yo ge gbela kẹẹgenya negee lọyi lẹ aman kẹ gẹẹ lọyi le aman ẹgẹẹnya nọọ nọọọ ne ge je tọọ tọọ. Acho lọyi nana, uwa ke lẹyi a le uwa ke gboo gbela kije, ẹgẹẹ nya nẹ ge dak’ije aman kẹ ẹgẹnya ne ge lije negee bi ibọyia unọkpa aman koo biọyi a gẹgẹ ẹgẹẹ nya, aman kọ da negee le ọchi ọda ne gee le ọlenọ aman kọda negee le ohu. Ẹjenj kaọda mbaa chẹgba gboo aman ga lamia oyẹyi o lọ hi olaa gbalii a anu we ko na lo̱tu ogbo kuwo lẹ na lebọ lẹ. Ọdan ka lo̱yi le na lọtu ogbo, oyi olo, oyeyi olọhi yabọọ a gboo. Onda ka je lọyi le noyi a yọ gọ gi yọda na daka gọọ ig yọ ge lotu ogbo a o gaa gbela gaya je na len man aman kaya ka gbenu na le chaba chaban man. Ake je lije le ọduu nake lebọ kọtu kọọ ipuk ije oma ije na lẹ chaba chaba ọdan ka lẹbọ k’ọtu ipukuna n’ije ke yọ ge jọtu ogbogọ, oyeyi olohi na yọ labọ duuane. Ejenjinu w’oyeyi olọhi ohigbegọma ga lami ọdan ka lọyei olọhi lẹ nagbẹla kọdadun na lebọ lẹ na lọtu ogbo le ipukaya ẹna yọi ipu aman k’ipu kayaena miọa ayọ ge loyeyi olohi eeh. Ohigbegọma, oyeyi olọhi w’eko, ohigbeboma ije o lẹ chaba chaba nana aakoojee k’ije olẹ chaba chaba oge kpokonu kwọ chẹ iye duu ẹhẹ ọdan ya nun dọọ k’achẹ no lye a uwa lẹbọ kọtunma, ache noo lije no layin nẹẹn. N lọọ t’eyi pee achẹ duu no liye no layin uwa lọtu ogbon ohigbu kije ne le chaba chaba ajeyan achẹ ge dọọ kọọọkwoyi nuu ya ọ ogboni aman kọyi no lẹn no len ma okwọ ma kọ kọ konganu yije, ọda na cho hili ga kaa yabọọ a ekwọọ ma oyi wa yi, oma k’ọnyanuu yije aman kọọ iyinu noje yije a aman ko kwaipe no ga ma ẹchọbu a iyije ọmaya no lẹẹma. Ọdan ka gboo kpẹdo kọ kẹgọma leyi kwiiyọọ a gelọtu oogboo aga lọtu ogbo ganma aga lọtu ogbon higbu ka ge yọi gbela ẹgẹnya na ge loyi a le pii onma aya duma aman du ije nake lẹa ike joyi gaa gagemmee. Kaoleyẹ t’unẹchi nana ne loyi doka go, oji du lẹbẹ ko̱yi nawọ abohiọ le ma abọiyọn. Ta ọle yẹ t’inẹchi gaa lọyi je ka nọọ ge bije aman ke ga ne ge kpaino lene-mla da banna, aje leyẹ t’abọọ kanọọ gaa kpai kanọ koo bi aman ka ge bi ẹgẹ duu na biọ lẹ owọyiọ nowẹyan kpọ ohigbu ko l’ita k’idọma no ge dọọ kọ gbene o w’ogada no. Ẹgẹduu na biyọi kọọche lẹ n’ichẹ le ya aman k’ochi leya, ọyi a gee gboo akondunu pii ohugbegoma oduu na le nna nẹml’iiyọ na le ma obiye kawo abọiyọ anu w’akuọan. Higbegoma adan ka j loyi enna l’ije, al’ọtu ogbon ama ka ke loyei olọhi ẹẹ nkpọ. Anya kache noke lijen aman uwa ke loyi, odan koyi ya yoge jotu-gbo luwa ọdinei dakije kunu kpọ uwa i dak’ije genma, u wa je loyi a lede n’ọyi yayọ ge jọtu ogbɔ’uwa, uwaa gee lẹbo, kọtu age more k’ikwi ka agbaagbo amanupu kooche nege hi k’oyiegicho nya iga abon. Ẹchi du ne moyi a noyi a yọ ge yọda no yọge hua ọtu a, ọtu ogbo ge yọ ge walua, eeye ọma kaa ge chaba ipo yei kuwa, hiebegọma oga gbẹla kọọ ke ge nee gee yee leya aman kuwa ge gbela ko lije le chaba chabn u ẹgẹ duu ne le uwa ge biiwa ge kp’iiwa bọhage yọ ẹmẹma g̣ yọ ẹmẹma. Ọdan ka t’eyi m’ewo k’alo nya ofiedu kunu ẹhọnẹn. Ẹko nẹnchẹ nana aadalo lo gbigble uwa ge lanya alewa uwa ke lai aleꞌ’wa duu, ọhigbọdiya nege layi alewa a, ohigbẹhọ ohi oya chẹẹ kegee yọ ge hẹho chaba che k’uklo kẹhọ a ko yọ ge taalaha luwa. Uwa o leyi yọọ ekonẹnche kọdaduu k’ije aman k’agbenun, oda ne leyi yọọ a anu lek’oyi a ohigbẹgọma ohigbẹ gọma odan ka lọyi lẹ nọiyọ yọ gee jeeye gọ na je lọyi a ma no ge yọda noge gbọọtu, age mọọ k’eeya gẹ yo̱ ge wa gọ obipu keeye ọma pii oyeyi kọ ge likpon aman achẹ no ge dọọ kije lọhi fioyi a, iyu iva nebiyaa. Ọnda ke l’agbenu a le ichẹ nelije a le iche pii neje loyin aman kọọ ke ge l’achẹ noo ge ba p’iyuwa piin eeye kuwa iyajila ẹn ọtu ogbo kuwa ike gaa yajilan pii, duu, uwaa gee gbo abọiwa agee mọọ kabọọ ẹloogboa gee chẹ loyi kuwa ge gboo gicho gbabo ne loyin ma, oyi kuwa ge gboo gicho ama ọchelll duu no ke lọyi nọyinu ke yọi yọda no dakaa age mọọ k’oyi kunu oyi ogicho kunu kaa ge yọ ge t’uwaje, oke yọ ge yo ge l’ọtu ogbo ọma. Kwa lọyio, kwa lọyi noo, kwa l’ije o kwa l’ije noo, oyeyi olọhi ola ipu keche nya fieduu aman koyeyi olọhi ola noge jọtu ogbo go fiedu a anuwoyei kebo, ọnda kalebo le mẹm’ejẹnji k’achẹ noo y’adogbe kọọ nawọchẹ k’unalun, na ge dakina kọ ikpẹla kọọ chẹn aman kai dak’unwalu kọchẹn na yọ ebọ mẹm’ejẹnji k’achẹ. Ayọ loyei olọhien ọnda ka ke l’ijen nana na ke wọchẹ na kee nakee yọ lọhi nọ dadau nalẹ aman k’oligiinalẹ a jọ na leyi kwọda kọchọhan alẹbo lẹgboo. Amaa eko kalọ balọbanyaa achohile eje ga ọda nọọ ọdanu a biia u b dako biduu age nọọ ka aga l’ọtu ogbon agee yọ ge gbẹla ẹgẹnya num ge ya lẹ pii nun ge biẹdo kọda nọ chia le binya abunga ye leya. Uwa gbo gbẹla, ẹla ogboọgnaa ọdan keje lan ma ga gen agee po kei nẹhi kunu uwine gaa wi ohigbu kọda ne lẹa ojuwan ọma ya na ge pẹla kuwi ge pela kuwi ẹbẹbẹ ge yẹ adogbe kalo apo kẹnya ọwuwi ẹnya o wa gaa jẹnya nm’aamu ẹnya wa gaa jẹnya ohile kunu akole po ke le yẹ t’ẹga ne jili la egaa kwilii kpo uwi ohigbu kọda ne lẹya ojuwan. Amẹẹchi duu nọda nale nale ligi oligi nale ndan koje lejọọ nakee lọtu ogbo mẹm’anu ayọ ge loyei olọhi kọe ọnda kọọ na yọi ipu kẹbọ mẹm adogbe kọọ ayọ ge loyei olọhi ohigbẹgọma oyei olọhi ola anu w’eko nal’ẹbọ mẹm’ọtu ogo men’iyo, ọda duu ligi malẹ ojau mel’adogbe kọlọ mẹml’aiyipẹnẹnchẹ nalẹ anu wela k’otu ogbo a.